Afrika selatan ia nanu sejarah no budaya ba'uk. Afrika selatan nanu budaya esa populer budaya konsep q nade ubuntu. Ubuntu ia filosofi a lebih penti lo hataholi la hubungan komunitas a konsep ia nanoli ita laesak a senang no bahagia neu kesejahteraan komonitas.